Eneme bate bebe-e ibiso ke siki ane i̠nbo teke gboru̠ weni̠ be-em bingba me ani ibiene so te ke ipi̠ri̠m. inbo prim bebe-e ane ana-onebakame inbo lolom. yeri ake ibi-ene sinye ane tombo saki te okpedein yana were. basa bo isa-ki te be̠be̠-e̠ i̠ tari̠ iteme tamu nobe tekeba ome̠e-te. o iweri iya-wome we̠re̠ ani kuma yere apiki ke itamu be teke ateke te ke ibu ingeri̠ pi̠ri̠ ya. a teke te ke ibuprite a teke te ke i̠ furo piru wa a pi̠ki̠ tekete ke i̠si̠ri̠ mi̠e pi̠ri̠wa apaka waei̠ ikia mena. obie bo apu. <noise> diri ga wari̠ bo emi te obie we apu <noise> awome. furawere ba apu mie bo oku oferi̠ ba apu mi̠na-a pu̠ mengba abe sua tekeba ateke famate-e apakabue teke poko ane ani <noise> ibi̠-i̠pi̠ri̠ bra ani̠ pi̠ki̠ ibi orubobo pi̠ri̠ ateke famate apaka bote-e wari bo̠ kori̠ na ibiye amie kori̠ba ania-nia eneme be i̠bru poko i mie doki ba yeri̠ i̠nji̠ babo brabo asaki te eneme ibi̠ye ene so i̠pi̠rī ene baka ane̠ Asaki te paka te̠ yemu̠ te̠ ane enebaka me i̠ ikuma i̠nji̠ ba-am ikuma i̠nji ba me saki sigima ka ma gberi̠ye so i la-a gberi-ye so i̠ aruebo la-a te̠ wa dein mate mute bo te piki mina i̠nji̠ ma ani burua bra ke ani̠ deri te wake ye fefiwa igbiki na wari̠ we ye mie-mie ye mie wa igbi̠ki̠ yana ke eneme piki din te itamuno tekete dein mate mono ane yere ake̠ ibi̠-ene si̠nye bere na akwa na obu da were obi bu fuka animgba obuda te ke ememe bo ipi̠ri̠ were te tamuno be wa gba ain te̠ eneme bo wasaki̠ bra me wa pi̠ki̠ deinmate mono te ane yeri ake̠ ibi ene sinye japu emi i̠ saki te be̠be̠-e i̠ beba tomi kiri i ere̠ye̠-ere̠ye i̠ mie biye ye a eri̠ye-ri̠ye mi̠e bi̠ya. Ake ye mi̠e na i̠biye mi̠e abi̠ye <noise> a piki tomi yana ye go-ye-goye mie biya ayanate ekp-edein ke i̠pi̠wariye mie abiye eneme ba ene̠ ba ene wa te̠ke̠ akwa na bere na obuda igoinbo i bra na ibona mie ake mie te fie̠ri ibi̠bi̠o be̠le̠ mu bufu ka dok-ibo wari̠ye ipi̠ri̠bari̠ye bo̠ amuu mi̠e ekwen ma ibo̠be ido ki̠ mu bufuka bo subari̠ye̠ ami̠e boya ibra ideki mu bufu ka bīo subariye amie biya i̠ dei̠nmate̠ ene̠me̠ bate i miete fite imiete ke tamuno bebari bīa mie oru bobo mie doki̠e atonwaye bi̠ya tamu nobra oriwe erim oke ipirite ake ekpedeinma bra ke̠ anga wari̠ye go̠ye̠-go̠ye̠ ane abiye ana-ni̠